افضل انو يكون عندي ضعف العمغ ما ضعف المال - لان المال يغوح ويجي ، بس العمغ من غاح خلص يعني وكأنما قصة وانتهت ، ما اطيق تعمل كلشي